Ya miantoo tina ya emociones ra ika kuya yoo siji iniri, ta taku nuu taxio xixiri'ka a ta nuu vaa taxio xixiri ñaa va'aka, taku ña'a xixitao'ka na chintichio ñaa nujuri kuxi ra yoo xiji iniri, sukuikori ntomari a ta takata xia kixata nuju loo'ri ra siji yoo iniri taxa ni ika tratar vijiyori, ta xio vaai yo xiiri ra yoo feliz'ri a taxa nuu, ya taxa nuu ya ta taia naj to'o, taia ra xiaa tikara kunta ini vaakarika xa antes xayoo presentimientori'ka xiari koo vaa iniri, taku xikuaja'ka ra xia xaari ntayuri i'i ntayu koori, ya ntayuri tayu'ka suvari koo ntayu vixiri ra, aja ta xii tu taxaa vaxina ve'eo, takuna vaá kuni xiyo'ka, a taku na naa cholo'ka tana kaku calle'ka taa ina va'á tixa kuni ra xia kuntainiri'ka ra xia i'i xiari taxirina un tii turina chi xa kuntaniri su va'a yuvi kuna ra yaka xa kixaria'ka xiina ra, aja ta taaku ya ta, ta nuu sinaori na sinaori ya xa kuva kuntiaro kiti'ra ta loo tiisuva na kao xi'iri ra xia kuari taxiri kitivaa a taku tii ti ntia kiti'ka ra nuu kani taa sintiki ra xia yoori ntayuri nta kachin ya tatavi ta'a sintikika na kani taaka'ri aja taku lanchi'ka titavi turia'ka. Aja taku tina tixa vaa ntixa sunaun ta ku yaka ra tika ra ya xaa taku tukoun marralivaun, mochila'vaun a xitavaun a vila tu mivari un ta ña'a tukoun ra kuxi tikuri'ka chi nta ntaturika xiai xaa xaun tikiunva ntiaari'ka kuu ntii ñaunka, ta kachi xiaun tikun saavi sa tukuntichi rika kixiri ra ta kooun ika koori, kunturi xia kuntiaria su kuxiria chi tika ku tina va'a, ra ta yoo tukuri ra yaa kuina tuku savari su saa xia mivana ya koka, koka sunaa vijiri ya kutuvari chi tiyo sentimiento kuturi ika taii ña'a na kao xiirika ra takuva yo yo'o, <hesitation> yo ña na yuviyo saa yoturi'ka chi mio kokunta ini xiiri'ka su xa yio- yoo tu emociones rika chi taia ntoori yaa kari ra taxia na taia na nto'o kaara tika'ra xa kuntaa ini vaavari'ka taya ntoo miyo koo kunta ini su tika xa kuntaa iniri'ka, xia xiari xaku ntii suvaari koo xio va'a iniri, aja taku ya tinaka na keta tinaka ya xiiri ra taa yo'o savari ra ya kokutoori kani taari, ta yoo savari ra kani taari xii tina'ka su saa yorika aja ta taku ya xii kaya yam <hesitation> taku ya siyuvi tukunari ta nuu ka kuee yukoo tukuna xiiri ra tia tanii tukuna iiji teke nuju tukuri un loo tii suva na sanaa tukuna ta'ana nujuri ra xa ketari xinuri kuaari. Un taxa rina yuju ntanii tukuna yuju xiri ra ketari xinuri kuaari, a taxa nuu niina itu vaxi tukuna ni saa taxa tukueri na takanina itu nujuri ra kutiaari koo, koo tiirina ra, ta taku yuvi tixa naa, naa koyo vaa inika na xiana veo i'in tita na xiana ve'eo ra tiiari'na chi kuntaa ini vaa'ri ika ya soo va'a yuvi kuna, aja tu ta xii ta vaxi tukuna su na vaa kuntixiana vaxi ve'eo, ni xini'ri takuna kixi ve'eo, na kixina ve'eo ra tii tukurina chi kunta ini vaari'ka chi tantuu yakari xii tuku tika'ra xia kunta iniri taa kutuku miedo'o yo'o ñia taku yuviori'ka na kuyuvio iniori xiao koo'ra ti tii kuvario, a ta na kuyuvio nujuri ra tivi'riyo.